E ho'āhu nā kiulela i nā hua 'ēkona a e kau nā 'ēkona i loko o nā puka li'ili'i i ka lepo no ka ho'oilo. <hesitation> E ho'ohūnā lākou mai kiulela ea'e mai.